fjármálaráðherra segir að endurmeta þurfi ýmis ríkisútgjöld vegna nýrrar fjármálastefnu fresta á lækkun bankaskatts um eitt ár lög sem banna þungunarrof eftir um sex vikna meðgöngu hafa verið samþykkt í

níu ríki í Bandaríkjunum hafa hert lög um þungunarrof á þessu ári tvö hundruð fimmtíu og níu börn bíða eftir leikskólaplássi í Reykjavík formaður skóla og segir stöðuna mun betri en áður hellirinn leiðarendi í landi Hafnarfjarðar er vegna ágangs ferðamanna fólk hefur brotið nánast alla úr hellinum krotað á viðkvæma veggi og gengið örna sinna þar inni flórgoða par heldur nú til á Reykjavíkurtjörn en þetta er í fyrsta sinn sem segir að endurmeta þurfi ýmis ríkisútgjöld og mögulega þurfi að fresta ákveðnum verkefnum vegna nýrrar fjármálastefnu hagþróun næstu missera verður með allt öðrum hætti en spáð var við

samþykkt núgildandi fjármálastefnu Bjarni Benediktsson fjármála og efnahagsráðherra lagði í gærkvöldi fram endurskoðaða fjármálastefnu hún felur í sér að dregið verði úr afgangi á heildarafkomu hins opinbera í samræmi við breyttar efnahagshorfur einkum vegna samdráttar í ferðaþjónustu og loðnubrests með breyttum horfum má gera ráð fyrir að tekjur ríkissjóðs dragist umtalsvert saman og gæti afkoman versnað um allt að þrjátíu og fimm milljarða króna við sjáum að nú er gert ráð fyrir minniháttar samdrætti á yfirstandandi ári og afkoma ríkissjóðs hefur versnað mjög frá því sem áður var var spáð við sjáum

fyrstu þetta kallar á viðbrögð og þau birtast okkur kannski fyrst og fremst í því að við föllum frá áformum um að skila góðri afkomu á næstu árum og

í lagi að ríkissjóður sé bara rekinn í jafnvægi síðan þurfum við að gera aðrar ráðstafanir til að koma í veg fyrir hallarekstur á næstu árum til að mynda á að fresta lækkun bankaskatts um eitt ár og ýmis útgjaldaáform verða endurskoðuð Bjarni segir ekki stefna í niðurskurðartíma við munum ekki þurfa að fara í niðurskurð við ætlum að gera þetta þannig að við göngum á okkar fyrri áform um góða

við þessar aðstæður sé í lagi að reka ríkissjóð í jafnvægi en við ætlum hins vegar að fara í umbótaverkefni við ætlum að endurmeta ýmsa útgjaldaliði og skoða hvar

fengið meira fyrir peninginn þá segir hann að það geti komið til þess að fresta þurfi einstökum verkefnum stundum er það bara vegna þess að til þess að við sjáum að þetta færist eitthvað til við getum nefnt í því sambandi til dæmis Stjórnarráðsreitinn munum ekki fara í eins hraða uppbyggingu þar og áður var stefnt að uppbygging á nýsköpunarsjóði

brött á næsta ári eins og áður var

en áformin eru óbreytt ég gæti talið upp nokkur svona mál en það eru ekki stórir þjónustuliðir

sem almenningur mun finna fyrir í Louisiana í Bandaríkjunum hefur samþykkt hert lög um þungunarrof louisiana er níunda ríki Bandaríkjanna sem hefur samþykkt slík lög en hertri löggjöf hefur verið mótmælt harðlega víða um landið samkvæmt nýju lögunum er bannað að

rjúfa þungun frá þeim degi sem hjartsláttur fósturs er greinanlegur eða frá um sjöttu viku meðgöngu

veittar undanþágur þó þungunin komi til vegna nauðgunar eða

aðeins ef líf konunnar er í hættu eða fóstrið reynist með banvænan sjúkdóm eða galla oddviti Sjálfstæðisflokksins í Reykjavík segir langt vera milli efnda og loforða hjá meirihlutanum í leikskólamálum tvö hundruð fimmtíu og níu börn eru á biðlista eftir leikskólaplássi í Reykjavík á fundi skóla og Reykjavíkurborgar í vikunni var lagt fram minnisblað um stöðu innritunar í leikskóla borgarinnar alls eru tvö hundruð fimmtíu og níu börn á biðlista

meirihlutinn lagði fram bókum á fundinum þar sem þau sögðu góða stöðu á innritun barna í leikskóla borgarinnar fyrir haustið oddiviti Sjálfstæðisflokksins er þessu ósammála það er alltaf hægt að gera betur og við sjáum að mörg önnur sveitarfélög standa mun betur

heldur en Reykjavík það er ágæt staða varðandi átján mánaða börn og eldri sem var nú sextán ára gamalt loforð en varðandi yngri börnin þá eru tvö hundruð fimmtíu og níu á biðlista

og eldri fengu pláss í áföngum það var opnað fyrir fjórtán mánaða og við sjáum að biðlistinn er talsvert langur þarna

foreldrar bjuggust við Eyþór bendir jafnframt á að fleiri börn séu á biðlista núna en fyrir ári nú séu þau tvö hundruð fimmtíu og níu en þau hafi verið hundrað áttatíu og sjö á sama tíma í fyrra formaður skóla og

Reykjavíkurborgar segir þetta ekki vera samanburðarhæfar stærðir á milli ára vegna þess að byrjað er að bjóða yngri börnum pláss munurinn er kannski þessi að það eru mun yngri börn

og eiga möguleika á að komast inn núna og það er breyting frá því sem áður hefur verið áður hefur verið miðað við það að þau börn sem eru á biðlista séu átján mánaða og eldri og ekki

til meðferðar sem eru yngri en það þannig þetta eru ekki alveg samanburðarhæfar stærðir á milli ára því það eru yngri hópar sem eru að komast inn núna en áður hefur verið þá segir Skúli að staðan sé góð og hún sé betri en

verið hefur mun yngri börn komist inn á leikskóla og sjö opni í haust til viðbótar við þær fjórtán sem hafa verið opnaðar á undanförnum árum síðan erum við á fullu að hanna viðbyggingar og núja leikskóla til þess að mæta þessu markmiði okkar að fjölga hér plássum um sjö til átta hundruð á þessum fimm árum sem um ræðir búið er að brjóta flesta

dropsteina í hellinum leiðarenda og krota á veggi hans sérfræðingur í

margt fólk hafi komið í hellinn á undanförnum árum og að stýra verði umferðinni leiðarendi er tæplega þúsund metra langur hraunhellir skammt frá höfuðborgarsvæðinu hellirinn er í landi Hafnarfjarðar en stendur á þjóðlendu hellirinn uppgötvaðist ekki fyrr en um nítján hundruð og níutíu en á síðustu árum hefur umferð um hann aukist mikið hann drabbast niður alveg að ósekju hann átti ekkert að drabbast niður hvers vegna hefur hann drabbast niður

óhefts aðgangs fólks

hefur gróður látið mikið á sjá þessi mynd var tekin árið nítján hundruð níutíu og sex en svona er umhorfs við munnann í dag það sem er þó einna

sem finna mátti víða um hellinn hafa nánast allir verið brotnir hér áður fyrr voru tuttugu og fimm

á þessu svæði fyrir um áratug setti Árni upp þessa keðju til þess að koma í veg fyrir að fólk færi hér yfir og bryti steinana það hefur ekki dugað

eru engir steinar

við sjáum hérna þeir voru hérna nokkrir þessi var að minnsta kosti svona hár tvö þúsund og sjö svo voru

ég ákvað að setja upp þessa keðju til að verja þá það hefur ekki dugað til nei svo fór ég einhvern tímann hérna um og þá sá ég eitthvað hvítt þarna upp frá og þá hafði einhver og lagt þetta hvíta ofan á afurðina á stórum hluta hellisins er mjög sérstæð húð á veggjum sem sérstakar örverur mynda þessi húð hefur hins

vegar ekki verið látin í friði þetta er bara eins og í undirgöngum í úthverfi stórborgar þar sem engin vöktun er skrifar fólk

nöfn sín

og síðan varð bara sprenging í ferðamennskunni og um leið í

þeim tæpu tveimur tímum sem fréttastofa var í hellinum komu hátt í tuttugu manns í hann Árni segir að hundruð þúsunda hafi heimsótt hann á undanförnum árum meðal annars á vegum ferðaþjónustufyrirtækja það voru

fimmtán þúsund krónur fyrir ferðina og það er alveg hægt að reikna það þetta eru margir milljarðar sem hellirinn hefur halað inn fyrir samfélagið og fyrir fyrir þessi ferðaþjónustufyrirtæki þetta eru mjög umtalsverðar fjárhæðir fjárhæðir sem ekki hafa verið nýttar til þess að vernda hellinn Árni segir að það gangi ekki að leyfa frjálst og óheft aðgengi að hraunhellum á borð við leiðarenda þeir séu einfaldlega of viðkvæmir nauðsynlegt sé að fá rekstraraðila að hellinum og umferðarstýringu

að líta þannig á að náttúruundur af þessari stærðargráðu og mikilvægi eigi að hafa einhvers konar réttindi eins og mannréttindi en í þessu tilfelli

þannig að það eigi að vera óheimilt að riðlast á því

alveg alveg alveg óheft Árni segist hafa rætt málið við forsvarsmenn Hafnarfjarðarbæjar sem enn hafi ekkert gert til að vernda hellinn en ég get ekki séð betur en að ferðaþjónustan skuldi okkur tugi eða hundruð milljóna til að endurheimta

landgæðin sem þeir hafa tekið meira af þessu því formaður umhverfis og skipulagssviðs Hafnarfjarðarbæjar segir að málið hafi dregist þar sem

hafi verið á hreinu hvort leiðarendi tilheyri

eða Kópavogi nú sé verið að vinna áætlun um vernd hellisins við höfum ekki ein yfirráð

þurftum að fá úr því skorið hvaða heimildir við höfum og það er núna komið á hreint en afhverju var ekki farið í neinar aðgerðir fyrir en fyrir tveimur árum ja ég er nú ekki í eðli mínu hellaáhugakona og vissi

þessum helli og ég held að margir Íslendingar almennt viti ekki af því að við eigum ótal það má alltaf spyrja sig

að vinna að því nuna að fara í aðgerðir og hvað stendur til að byrja á að gera við hellinn við byrjum inni í hellinum að reyna laga það sem hefur verið skemmt því miður einhverskonar lýsing og stígar opið okkur vantar að vita hvað koma margir þarna ásamt því að efla löggæslu

til muna formaður samtakanna segir það vonbrigði að hátíðin verði haldin aftur í sumar hátíðin hefur verið til umfjöllunar vegna útistandandi skulda fyrri eigenda hátíðarinnar bæði við hljómsveitina

borgaryfirvöld aðalfundur íbúasamtaka Laugardals var í vikunni núna voru samþykktar tvær ályktanir þar sem annars vegar var óskað eftir því að það yrði gerð viðhorfskönnun meðal íbúa um viðhorf til þessarar hátíðar raunar var rætt um bæði fyrir og eftir hátíðina og svo hins vegar að það yrði tryggt að það yrði nægileg löggæsla á hátíðinni Lilja segir að íbúar Laugardals séu lífsglaðir og að sjálfsögðu ekki á móti tónleikum eða

fjöldasamkomum það sé hins vegar alveg ljóst að skiptar skoðanir eru á meðal íbúa um ágæti hátíðarinnar sáttir við niðurstöðu borgarinnar í ár mín persónulegu viðbrögð voru viss vonbrigði ég verð að viðurkenna það það er náttúrulega af því að þó að þetta

framkvæmdin ekki verið alveg nógu góð við erum að horfa á eins og í fyrra níutíu fíkniefnamál sem komu upp þannig þetta þetta slær ekkert alveg þann tón sem maður hefur almennt í mannlífi sem fer fram í Laugardal hópur náttúruverndarsinna er nú á Skjálfandaflóa og rannsakar örplast í hafi dróni verður notaður til að taka sýni úr

Arctic Whale hópurinn hefur í tíu ár sinnt ýmsum verkefnum á skútunni

vísindamenn þau nota stórbrotnar náttúrumyndir til þess að koma niðurstöðum sínum og skilaboðum á framfæri og þegar kemur að hafinu eru hvalir í aðalhlutverki þau vilja sýna hvaða áhrif plastnotkun okkar hefur á þá og þar með allt lífríki sjávar

þessi leiðangur hófst í byrjun maí í Stafangri í Noregi og eru þau nú komin til Húsavíkur á leiðinni söfnuðu þau sýnum úr hafinu til að sjá hversu mikið af örplasti finnst

koma og fara hópurinn er í samstarfi við Háskóla Íslands og

og það er stíf dagskrá á Húsavík hjá þeim næstu þrjár vikurnar það tók þrjá daga að draga burðarvirki nýrrar brúar yfir Eldvatn í Skaftártungu gert er ráð fyrir að

í haust gamla brúin yfir Eldvatn er ónýt að mati Vegagerðarinnar en hún er verulega löskuð eftir árið tvö þúsund og fimmtán framkvæmdir við nýja tvíbreiða brú hófust á síðasta ári loks dregið yfir ána um helgina þetta er óvanalega stórt burðarvirki sem er dregið út í heilu lagi enda tók þetta okkur alveg þrjá daga að mjaka þessu yfir mánuð í viðbót til að klára brúna síðan á eftir að klára vegina beggja megin

við

hefur verið gagnrýnt og því haldið fram að bakkinn sunnan megin sé lélegur breytingar

verða á landslaginu og farvegi árinnar í hverju hlaupi einar segir að þessi staðsetning hafi verið sú eina sem kom til greina hinn valkosturinn er þá fleiri kílómetra nýlagning vegar einhvers staðar upp undir fjöllum þannig þetta var talið vera besti kosturinn svo er hægt að gera einhverjar ráðstafanir til að styrkja

halda nú til á Tjörninni í Reykjavík þetta er í fyrsta sinn sem sest að á Tjörninni svo vitað sé til flórgoðinn var á válista á Íslandi í kringum aldamótin en hefur náð sér verulega á strik síðan undanfarin ár

á suðvesturhorninu og þeir gert sér hreiður víða á höfuðborgarsvæðinu en þetta er í fyrsta sinn sem flórgoði sest að í miðri borginni ekki verpt hér við Reykjavíkurtjörn frá því að menn fóru að fylgjast með fuglalífinu hér það er ekkert ólíklegt að þetta sé par lengi vel voru þeir bara á Ástjörn í Hafnarfirði en núna hefur þeim fjölgað að eitt parið hefur greinilega ákveðið að koma alla leið hingað á Tjörnina en hvernig eru fljótu bragði myndi ég nú telja þau ekki alveg frábær það vantar dálítið þennan

sem flórgoðinn vill hafa til að geta fest flothreiðrið sem hann gerir en þeir hafa verið að halda sig við litla hólmann hérna kannski sjá þeir einhver tækifæri þar það verður spennandi búin að sjá neitt hreiður enn þá flórgoðinn er eini fuglinn á Íslandi sem gerir sér

sums staðar hefur verið gripið til þess ráðs að aðstoða hann við varpið með manngerðu

Snorri segir ekki hafa komið til tals að gera slíkt á Tjörninni ekki varðandi Tjörnina það er óneitanlega skemmtileg hugmynd

gert á Vífilsstaðavatni og Elliðavatni með mjög góðum árangri

mættu strax og nýttu sér þetta þannig að já ef að þetta gengur eitthvað illa hjá þeim núna þá kannski að hjálpa þeim það er alveg vel mögulegt vegfarendur í París hafa fengið óvenjulegt tækifæri til þess að njóta útsýnis yfir borgina um átta hundruð metra löng

turninum yfir á pall við hinn enda Champ de Mars garðsins fólk getur svo rennt sér niður línuna líkt og í risastórri

á níutíu kílómetra hraða var sett upp tímabundið í tilefni af opna franska sem hófst á sunnudag

að fá sér salíbunu úr

á morgun hvessir heldur

á landinu og með vesturströndinni en almennt nokkuð hægur vindur annars staðar skýjað með köflum eða bjartviðri en stöku skúrir eða slydduél norðaustanlands

hiti frá þremur stigum norðan til upp í tólf stig suðvestanlands Elín Björk Jónasdóttir veðurfræðingur fer með veðurfregnir að loknum íþróttum og

íslenska kvennalandsliðið í handbolta er mætt til Spánar þar sem liðið mætir heimakonum í fyrri leiknum í umspili um laust sæti á h m annað kvöld og Íslendingar hafa nælt í næst flest gullverðlaun á Smáþjóðleikunum í Svartfjallalandi kvennalandsliðið í blaki sneri við erfiðri stöðu gegn Lúxemborg

fjármálastefnu fresta á lækkun bankaskatts um eitt ár lög sem banna þungunarrof eftir um sex vikna meðgöngu hafa verið samþykkt í

níu ríki í Bandaríkjunum hafa hert lög um þungunarrof á þessu ári tvö hundruð fimmtíu og níu börn bíða eftir leikskólaplássi í Reykjavík formaður skóla og segir stöðuna mun betri en áður hellirinn leiðarendi í landi Hafnarfjarðar er ferðamanna fólk hefur brotið nánast alla

úr hellinum krotað á viðkvæma veggi og gengið örna sinna þar inni flórgoða par heldur nú til á Reykjavíkurtjörn en þetta er í fyrsta sinn sem sést á Tjörninni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

verið þið sæl